هلا والله! مبروك يا غالي على زواجك! والله يوفقك مع عروستك ويجمعكم على خير. أتمنى لكم حياة مليانة حب وسعادة، وكل لحظة تكون أحلى من اللي قبلها. لا تنسى تدعيني على العزيمة، بتكون أسعد لحظة بحياتي. الله يبارك فيكم ويجعلها حياة مليانة بركة. تحياتي!